<noise> sɛ minya dɔnhwer ebiasa a na memmfa nnyɛ hwee a nka mɛpɛ dɛ menye mo dɔfo bi bopuei banyin a menye no wɔ hɔ mɛpɛ dɛ menye no bopuei akɔpɛ beebi atsena ɔyɛ banyin a menye no wɔ hɔ na a yɛabɔ hɛn abrabɔ mu nkɔmmɔ, yɛatwetwe nkɔmmɔ kakra a na yɛapɛ biibi edzi. Osiandɛ mehyɛ dan mu paa mepɛ dee mu hyɛ ntsi sɛ miinya dɛm mber kakra yi dɛ memfa nyɛ ma maa mepɛ a nka adze a mɛyɛ anye n'.